Säändseq tsäitaldriguq ommaq kas koogi süümises vai tsäitassikese toetamises. A suurõmbaq taldriguq ommaq <hesitation> no praate süümises. Ja sis ommaq viil supitaldriguq, miä ommaq, nigu nimi ütles, supi süümises.